Mõnõq põnõvaq as'aq ommaq näil söögiga seossõh näütüses munnõga. Et vahepääl nä küdsäseq munna nigu niimuudu, et nä kiitväq tuud vii seeh, aga niimuudu, et om joba koorõst vällä võetu ja vaihõpääl nä jätvä muna niimuudu veidükese tuurõs.